Cuandi i eru cit l'avìu ün can, ün vulpin, l'ai sempre avü tanti ciat, l'uma avü diversi lapin, cualche ün criceto, le galin-e cuandi i eru ancura cun i mei, le oche e i peru e anche i pes